Pues naha niquimita nonque yulcatzitzi quemeh mestu o chechetu amo moniquih, amo moniquih porque yehu simi mototocatinemih, simi mamo chechetu amo quiniqui mestu, mestu noyihqui amo quiniqui chechetu, mestu pos ca cuali quimoquixtilia, porque yeh tlehco mas ca pantipontli, tlehco mas pa pobitl noso ca quiniqui, quiniquih cahsisqueh quiniqui ic mictisqueh pos yahca choloua, pero como cachi cachi libis chicauac tzicuini pos amo cahsi sa amo cahsi amo mocoua, cualquier, cualquier lucar guahcotzicuini amo tlen icchiuiliah, entu, entun, naha niquita, mestu ua chechetu amo monequih, porque semeh motlali matlafielitah mach ya tli ipampa pero amo moniqui entre, entre yulcatzitzi, mach tleca ihquiu pero, pero yehua quimahmatih tlica a lo mejor onca itlah omochibilihqueh, mas se queh quemeh necah tonalten noso san mach satipa, tli, tlica, tlica amo mo yevarouah, amo monihniqui entre yulcameh, mestuh ua chechetu amo monihniquih, semi mototocatinimeh, simi queniquih, chechetu icniqui cahsis mestu, mestu amo mocaua, cholua, pero amo tlen quichiuilia porque pos quiniqui quimacas pos nomas cholohteua ua ayic cahsih.